आरी के अगर बात करब तो एक गोलाकार आरी होथे। जेकर काम चारो तरफ से लकड़ी काटे बर होथे। एक जिगसाव आरी होथे। जो लंबा होथे अउ एक तरफ हैन्डल होथे। एक होथे टेबल सॉ जेकर मदद से लोग। मन लकड़ी काट क टेबल बनाथे।